E fȧyȧ stone sòiɛ̀, e kɔ̀ɓà kulò sòi lii, yèè sòi fiyeɛ̀, yèè sòi lɛ̀ ȧŋ kuwa jè wùìyèɛ, mùŋ suuyȧ maŋ deèum mȧŋ, e sòi lii è siaŋ, mùŋ suuyȧiŋ nɔŋ deèum mȧŋ e pɛɛ nɔ̀ŋ tòloò maiŋ dè wùiyèɛ sùȧ sèè maiŋ nɔŋ sùùyȧ maŋ dèè, mȧȧŋ ɓɛ̀i nɔŋ maŋ kuùmȧì maŋ sìè deèum mȧŋ sùȧ lɛ, e sòi fiyeɛ̀ tiŋ ɓɛɛ the same nɔŋ, maŋ nɔŋ nyɛ̀nɛŋ ɓɛ̀ mùŋ sɔɔ nɔŋ deèum mȧŋ, maiŋ noo viiyè tòloò maŋ senjèè, mùŋ sɛɛ̀ɛ̀ mìŋ nɔŋ mȧȧŋ nyùùŋ naŋ sùùyè kuùmȧɨ maŋ dèè, è siaŋ maiŋ sùùyà maŋ dèè maŋ, mùŋ hɔɛ̀ŋ ɓɛɛ dìì dò deèum mȧŋ yaȧ bɔ̀lɔ̀uŋ, maŋ miŋ gè maŋ mɔ̀lȧ maŋ jɔ̀ɔ̀yɛ̀ saaŋ moo ɗɔɔɛ̀ nɔŋ kpaa dèè ɔ̀ɔ̀ mùŋ gɔaȧ kùmȧ mɔɔ̀ŋ bȧ mȧȧŋ ɓɛ̀i nɔŋ maŋ ùùsù maŋ kuùmȧì, maŋ sòi miiŋ mȧŋ siaŋ nyùùŋ nyaŋ banȧŋ miìŋ, miiŋ nȧŋ siaŋ wèè maŋ dèè maŋ sùùya.